Intuition kaŋ ɗum dibboto, ɗum waddey, ɗum wurtina e ɗateeji fukaanduɗi, ɗum suɓa nder maaji. Ɗonmaa to ɗum waɗi intuition luggu ɗum, ɗum heɓa e ɗateeji feere feere ɗi ɗum suɓtata ɗum tokka gaɗuɗi fu, ɗum tokka ɗum heɓa ɗum yara hoore caɗeele feere.